Ahey biness akasin sun hinjiray biness sunii maal akas kabana sun kaban sun deesa, kool fa uff kasa yaase woishinii woishinii simpirea fa kool fa uf kasa jissite ama woishin biness lilla dabbasa fa kaabu, dabbasa sunii uff kasa ji-yasite ak cholle ak kabanti dargete naff hingein duum akas uf karkaartiey kabanan uffirra dorgatiey.